Kakam man thire kakam men thire gomnati in gwoza ngirar ka mɓasa makarantara ghraka ghiyara ghiya 1997 a mɓisi secondary to avika men thire un gwoza in agric culture in agric ke in vuk man forestry in man thire ka to ghreka men thire check check kam toh adalka da purtukdha da man man thire witgha ndikino seda da karfe tighase da digal nvuk men thire da digalko seda mbabuga <hesitation> da babuga leda ngik ghayo zhiya <hesitation> takiye da nɗigaka intuk leda fitaa thirne man dari ka fitsa thirne manga hamsin to seda thugh gaka jzitsi <hesitation> jzitsa iri nimma jzitsa irin flower jzitsa iri mangoro jzitsa iri ya guava jzitsa iriya jzitsa iri iya har yakuwa zhi alekha ma men nkinda forestry agric in gwoza so kullum man man thire ndikino amma sabur da kaɗiye nga digalka men thire biyo toh fitsa thirne me ngik agira ngik oga ngiik ya thirneude ndikirne zhikan vuk man thirne. Toh da <hesitation> sawal khinɗa ndikino a <hesitation> wuɗa da kha kho da viga dakha kha danan man thire office khana to ngik ya <hesitation> thirna udeh amen thuɗo ngik thirne ude mana ya <hesitation> ngi ngiɗika <hesitation> takarda offices toh kakan intughga jzitsa iri ire intuk ledo nɗikaka zhiya takiya zhiya ya lada se tughaka toh kullum kuma putakɗho ga <hesitation> nɗigaka yuwe se babuga khidila khiɗik khiɗik khiɗik ɗigaka to fitsa thirne kuma da <hesitation> digalka witgha nɗikina atsifgaka vuk man thire se da ɗiga seda ɗiga <hesitation> gaya yuwo se tekw tekw tekw tekw barka nuka ina tugh gaka toh tila kitakula fi <hesitation> fitsa thirma sa <hesitation> sati kitakul sati mitsa da sawal irina toh da bidig da sawal irina intuk leda se ngige fi <hesitation> nghive <hesitation> tuwagha da bu buladu ka ngiv tuwa gha ndikina se ɗiga se <hesitation> se ɗiya ka khiɗi kina khiɗi kina khiɗi kin untuka ledana toh daman sati mitsa ya <hesitation> mangoro zhiya guava zhiya yakuwa da alekhona toh ngik krimi na da <hesitation> ndikaga <hesitation> ghirsar ndikina khiɗik khiɗik khiɗik khiɗik khiɗik da gatha gatha Da sawal da ndigaka seda gha nɗaka ghwara da nɗiga ghwamma toh adum yan to yakuwa da a lekho kam daman satigh ghikir ɗ kam adum da sukdu sukda ya oga amma ya mangoro kam se sawa ude cikin gari ndikino se suko suko tare da digalla tughga tare futa sar toh da a tsifgaka vuk man thire karfe ufaɗ karfe da tsif gaka kindo toh da da digalka witgha di danne seda bar yuwe vuk aughgana indigalka witgha putikdha tughula ma da saksa sudka man thire toh da swal ka kuma sa barka yuwa vukka tugh gaka ni ghaka dan ne toh fitar thirne kuma nga <hesitation> da ghwar biyo ɗa ɗagh gaka thirne ude ndikina usugh nagha nagha ina tughka toh da umtsa tare toh a ah ndikina da man kha biya mangha ndikina mangha ndikina mangha ndikina toh tsiga sati kitakula ndika ka un ndikaka un ndikaka ndikina kuma se tsif tar toh da sawal ude ndikina naka mangor naka guava ndikina <hesitation> ngirwa nakha seda pula pula kwab tare jzitsa kul matse jzitsa in takul dubu kitakul dubu kitakul zha ɗari dhilɓe to da pulga tare dhilɓa ungwa khe. Ah vul mitse naka ah dhibb naka se barka toh kullum man adikina invuk man thire mar toh ngik ude kuma thir ude da man tare <hesitation> man tar ya thada guda zhhikanne <hesitation> yan dik <hesitation> takarda zhikanna tsabaka yan biya jzitsa wura <hesitation> jzitsa wuda jzhitsa wuda ngik thirna ngik thir <hesitation> sigh sigh vugh man thir amma ka kan man man thir gwoza agric kam man man thirhe nɗika forestry dakha <hesitation> vuk man thirharo kuma nɗigaka <hesitation> zhiya nimme zhiya guava zhiya thi gabba ɗaya de, daghan jzitsa wuda da tughgaka de, daghan jzitsa wuda da tughgaka toh kakam men thire var to amma da sawal zhikan duk <hesitation> ah man thire kha ghwara ndikina fitsa thirma har baka kyauta tare da man ghwara dagar toh mbuladhe kuɗi tar kuma ndikan man men thirena